عشان تسلك حوض أو مرحاض مسدود جرب هالخطوات أول شيء إذا كان المرحاض استخدم مكبس تحطه على فتحة التصريف واضغط لأسفل بقوة عدة مرات. إذا ما نفع جرب سائل التسليك. وأتبعوا تعليمات الأستخدام. إذا ما زال المجزوء-ما زال المسدود. أستخدمي سلك التسليك بيجيب الاوساخ وإذا ما قدرت الأفضل تستعين بفني صحي لمساعدتك في هاي الأمر.